lave-vɛsɛli han bɛ'a lave-vɛsɛl mu han bɛ'a bebian uwe ho a manzi nɛ aba tuara ma'a anɛ oyi zo uwa si non'ona um zio sian infin sian do sian salati sian oyi zo uwa han han yi a'o hɛ ni buton tomu ɲu dɛ wale ma horo bɛ ma feni pɛ a sɛra yan fa han yi cu zozo zozo zo o mu'a lave-lingi mu lavu lave-vɛsɛl